<hesitation> mamani hatoluam au kesi salahaite luin asin au kikisin sou kaha sou baru au poitin au au sahai talun, salahai tau salahaitin luin asinam usalahaiti iloi ulumanusule ule relaline le taloponam au salahain kahara tau salahaiti luin asinam <hesitation> siam sou au mori lunia numa mailuma numa mai lumanuma ausalahai talu numa salahai ulumata matanali, lumanusu li lutu balakang au salahai tau salahai luin asinam ialumanalin <hesitation> ausalahai ilau pakin tau usalahai tau ulu manalinam leomunau abis. Jadi salahi tilin asinam penting au pakin <hesitation> <noise> nama kikitam tati auinawam tati amauwam emini hatuloho akoma salahaiti baru au mori nilunia mailuma mailuma baru tasalahai ehu'u salahai le mi <noise> milumanalile lumalusule tukae sasalahai tem <hesitation> eumi. Nia duralu ulilenuma tapasiam amori salahai tem baru asalahi tahu ehu u lerelalin, lerohole lu lumanusu le rusulehalem pake salahai te luin asinam <noise> <hesitation> sou asasau numa. Siam sou <hesitation> aropun ratalopunuma ahulatapa siam numa koma numa koma salahaite numa malui asin baru akoma baru tahu salahaite hou houn iloimiluma leun tahu asalahai ehu <hesitation> la salahai siem ruilutua kalo siem rewiule <hesitation> tamalaloho ta salahai mai hulasa hula siam mai ruma irui kuma atau i karja nilasalhai ti iha salahi niruma rusulehaala lehaale lehaale leime maihulasa. Letaloi duria luunile lerikenki unile imori salahai te tai isaha saha rai erali re reilohole siem, siame me'e san sai ini nie huharukapu. <noise> iya kalo salahiate gamutuam etaimalan loto munam. I ipitan sou loholali sam isasan isasan ihaulon ihaulon baru ipoitin baru imori roputin alau rumori lunialau luma <hesitation> alauluma baru irui ikoman iruikoman siam sou baru ipoitin baru <hesitation> isalahai talun salahai lelumanalin, salahai lotalanialalin lem loi blakang iyu. <hesitation> kalo salahai loitokoam koma salu talahai lumanalin isalahai lamun bisa koa a hoi salahai lelumanalin lem ame alori teha lelumanin kalo salahai titokoem po. Kalo salahai gamutuam koa, islahai lau, lau balakang loi muka lisa ipake salahaiti siam kalo slahai tokoam koa koma isalahai yarulimanalime tati litehan loisiem. Jadi tapasiam.